Ɔba no ndwom a ɔwɔ mu dɛ ndɛ ber yi ndwom ahorow aba a ɔyɛ dɛw naaso yenntum mmfa nntoto tsetse ndwom ho. Ntsi emi dze minyi no mu kor a nkyɛ meyi tsetse ndwom osiandɛ afotu na nsɛm a ɔwɔ mu n' ɔhyɛ nkuran, ɔma enyigye kyɛn dza yɛbɔ no ndɛ.